जीपियेस असूर है कि तेरे मैं चो काई आपनु आदे से आपनु हाई। मैं काई कहूँ जुंपर मार दोस्तने कांखरे जाई। <hesitation> तीकाई चो कांखा जाई ने मैं से मालम ने करने होई थी। मैं काई तेरे पर जीपियेस गड़दम तीकाई। मैं से मालम पड़ जाई कि चो काई है। ने <hesitation> आपनों काहिंग आपने फोन पर ने आपनों काहिंग ले जैती थी ने पर भी लगार सके। आपनों लगार जैती कोई अपनों फोन ने चोरी हो जाई थी। आपनों मालम पड़ जाई कि चो फोन काई है ने करी ने सो मालम पड़ जाई। ने आपनों काहिंग ज्वेलिरस भी पहर जैती थी ने पर भी लगार सके। आपनों काहिंग ज्वेलिरस भी पहर जैती थी ने पर भी लगार सके।